Ilay paosy kely amin'ny pataloha jean ireny taloha an, ny tena nilavana azy an, n- tamin'izany mbola nampiasa famantaranandro antsoina hoe montre à gousset ny olona taloha an, dia natao hametrahana an'izy iny iny paosy kely iny.